إذا -اتحط- اتحطيت فى وظعية باش نستنى <hesitation> الترام <hesitation> باش نستنى الباص <hesitation> معدل ثلاثة ساعات، أول حاجة نعملها يا نقرأ قصة، يا نكون مهيأه روحي من قبل شنو باش نعمل في الثلاثة ساعات هذيك، <hesitation> أى حاجه يعني ما خلاتش نعملها في البيت، في الدراسة، والا عندى حاجة مغرمة بها باش نقرأ قصة نعملها <hesitation> باش نعدي الوقت متاعي.